Por kupu lembe kiajai punje lembe rapu rapu rapu baep pus lembe kua laei pun lades xich'i y laei ngjai kupu pu kua laei kon nasal ne napai y kupu se kupu balei lasal se bumang n'ei re stakat kupu lasal mi'ia y stikiau mi'ia rapu batei mi'ia batsjal y l'ajau puse lumjei puse limiñ napu ndatajau ku'uei pus napu kua laei y si mut pus kupu kauk lanu'u es kon mamu kutu tu'uei rapu kujupu ya tutsjau <noise> re ku'uei l'eje ke ya kujuau kutsa'au por ke ya ngjai mi'ia lasal rapu ya y pus kauk kupu pu tu'uei kon nguljus kua ladeu mi'ia rapu ya kujupu kua la lanaung mi'ia rapu laei kon kon kich'ijiñ kua rapu mi'ira rapu laei kauk lanu'u kup pu tu'uei pu rapu baei pu rapu baei kasi kunji kaung ni mbatu'um pus kuas pur kua lataung pus pu baei bandaik kara por ke rapu rapu re kua lataung kunji pus se limiñ kiajai puma jai njua limiñ pus kujui rapu kara baei latju l'ejei batsje baei per per chu ngjai tijian pus lembu kua lataun rapu kara baei bandaik rapu re kua laei latajau rapu re kua laei latsjau re kichjiñ lasal mi'ia rapu re lapai mi'ia lasal mi'ia kon re stikiuaung mi'ia rapu lasal mi'ia kujupu ya laei latsjau re kich'ijiñ kiajai rapu ya.